ஆஸ்திரேலியாவின் சவாலான சூழலில் உயிர்வாழ்வதற்கு கங்காரு சக்திவாய்ந்த கால்கள் அவசியம். அவற்றின் வலுவான பின்னணியில் கால்கள் விரைவாகவும் திறமையாகவும் பெரிய தூரங்களை மூடிவிட அனுமதிக்கின்றன, அவை பரந்த அளவிலான ஆற்றலைப் பாதுகாக்கின்றன, அவை பரந்த, வறண்ட நிலப்பரப்புகளை உண்பது, வறண்ட நிலப்பரப்பு உணவு மற்றும் நீர் தேடி. நீண்ட தூரத்தை பயணிக்கும் இந்த திறனை வளங்களை குறைத்து, பரவுவதாகவும், பரவலாகவும் இருக்கும் பகுதிகளில் செழித்து உதவுகிறது. கூடுதலாக, அவற்றின் சக்திவாய்ந்த கால்கள் அதிக வேகத்தில் வேட்டையாடுகளிலிருந்து விலகிச் செல்லவும், ஒரு பாதுகாப்பு வழிமுறையாக வலுவான கிக்குகளை வழங்குகின்றன. இந்த தழுவல்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் கடுமையான மற்றும் பெரும்பாலும் கணிக்க முடியாத சுற்றுச்சூழல்களில் உயிர்வாழ்வதற்கு முக்கியம்.